A za mbôla tsy managna tômôbilo de igny am'zay le tsy haiko hoe firy mini- firy laninà aminazy fa matetiky miaraka bus za de am'firarahagna bus igny a hitako matetiky magnano indroa, maraindrainy ndraiky hariva de izy am'zay matetiky atan-jareo <hesitation> ray hetsy isaka magnano.